Karazana atody misy ah tsy mahay. Atodi-mboron̈o atodin’ny drakidraky, atodi-mboay, zen̈y donko e atodin’ny akoho. Avio abezany misy tain̈a ny maventy zen̈y amindro io misy kolera-nany fotsifotsy ny sasany zen̈y araiky karà tsy haiko tsara fivolan̈ana izy karà zonizony tsy zony iny.